Khwesie vureka na mapesa makhua manji kwikhonyeranga kwikhonyeranga mapesa khufuala khurira khusomia avana khukula inguvo sioshisioshi shiokhola paka amapesa ove ninako muthingira thindi amapesa namalai na amapesa khurula khuvola namavi nephue avene shichira ilola avundu niwakhamala khunyola mapesa niwanza khureka avandu nonyola shiwenya khukhorera alala nda avandu taa shichira ori namapesa lakini mapesa kano nokekhonyera ngikenyekhana aidha ove nosomiria avana kave nikakhukhonya muphindu phiosi phiawenya okhole, mapesa sinamavi tawe, lakini akethanga kavera amavi nefue avene nokhamala khukanyola <hesitation> nemundu salomaloma imberi uwo tawe, shiokhola ololanga saa newe unyala khuvusia riosiriosi kho vithia kabisa khulondokhana nde mapesa, amapesa si ni mavi taa efwe vekhonyeranga mapesa nefwe avavi. Vilisa ngaluonyala khuvola mbu, nguolonya khuva nende mapesa, nele lano olola mbu handi aumakhowo wundi ulinyola taa. Kini naye, omukavo kuno kurulanga khunyasaye, nokwikhonyera sa vulai kumakho amavi khusialo. Kho mapesa shelanya khuvholakho namanavi taa. Efwe vene kwikhonyeranga mapesa nefue shichira nouma mapesa shiumao shuonyala khukolaa taa. Phindu vinji solakhola taa. Ingawaje khulio nende vititi fwonyala khukola bila mapesa lakini phindu vinji kwikhonyeranga mapesa. Kho nikhwekhonyerasa mapesa ovulai, namalai. Handi kanyala khuchira khusute imberi. Mvunji vwefu <noise> khwakhanyola mapesa khumalanga khwivirira nyasaye. Nyasaye yachinga mapesa yakhua. <noise> lano niwakhanyola nahandi olola kata uloshire nasaye. Kata handi khwivirira mbu <hesitation> msikiti kuliena, khuninga vakristo, ikanisa iliena. <noise> lakini kenyanga ata nolina mapesa, olamekho, ore nasaye imberi. Vandu vosivosi okholere navo alala. Handi mabesa kano khunyola shikali mbu luwanyola mapesa tawe. Avakhukhonya vano kata vavaa. Novalanga vamanani, bila vandu avo sonyala khuana mapesa tawe. Shichira shilio shia vakholanga khilano wesi onyole <hesitation> pesa luolavarungalho shindu fulani nilano. Lakini bila khukhola vene vo ula avundu niwanza khuvareka vandu sonyala khuva ne mapesa taa. Khi mapesa na malai alali efue khwikhonyeranga navavii nikhuethanga nikhuramo makhua manji lano kalorekhana namavi, lakini mapesa sinimavii taa. Efwe vene ni vavi vekhonyeranga. <noise>